<hesitation> איך זע נישט קיין ספארטס און כ'מא- טוה נישט קיין ספארטס, כ'בין נישט אריינגעטון אן די מינע זאכן. <hesitation> סאו ס'עכט נישט נוגע צו מיך ווען ס'קומט צו די מינע זאכן.